زه یوازې وم، تیاره، ساړه، او د تېښتې لاره نه وه. خو زه ارامه پاتې شوم، د خوراکي توکو ذخیره مې وپلټله، یو پټ سرک مې پیدا کړ، او له ذهني ځواک سره مې ژوندی پاتې کېدل زده کړل.